Gny torche zany da natao hipiliha, hipiliha toera izy io nofa mainzy gn'andro, satria nofa tsy mahita nofa mainzy gn'andro, tsika tsy manahaky gny piso da hahita amy gny mainzy, tsy mainzy tanteraky aloha zany fa, igny mila any hazavana igny mba hahitava hoe aia tsika zao na ino gny raha padiavy.